Nouvelle-Zélande zany io zany karaha antsika à Madagasikara aty, antsika indraiky tsy nosy kely leroa fa tsika nosy bevata fa zio ndraiky nosy kely zio, izy io mitokana bakeo izy io indépendant zio, io zany e io zany tonga de izy to zany mihezaka zany izy aminazy havelon-tenanazy ao, havelon-tenanazy ao an-tranonazy ao, tsy miakin-doha amin'ny pays hafa karakaraha zany zany a fataon'olo am'raha io.